أحس اللون البرتقالي يشع بالطاقة، يبث الحرارة، والدفء ياللي يميز أشعة الشمس، وألوانه ويعيد سبب ذلك؛ لإنه ناتج عن مزج لونين قويين؛ <hesitation> حيث إنه خليط بين الأصفر يرمز للسعادة، والفرح، مع الأحمر اللي يعبر عن الطاقة، والقوة، -ف يعن- يخليه لون مميز، وسلس، و -م- من المعاني، والمشاعر، والبهجة.